Kultuur om vast sääne asi, midä üldse om rassõ mõistaq, ku sa olõ-i sääl seen üles kasunuq. Nii et es'ki ku sa tiiät kõiki asjo, kost na traditsiooniq tulõvaq, sul ei olõq süämeh tuud tunnõt.